Ga'an yeat suu wa'a ya'at tə suu wa'a ga'a lam suaway'a ya'at lum suuwa'a keel suu wa nvum diing su wa'a suukeel la suu ding nga suu ndza suu pə kə la suu la sa'a ya'at kəən suu wa'a.